Aiyo keniya dun ni meɗayi ndefu mudum hen mi meɗayi ŋamdu mudum hen so gonga alla mi andaɓe feyi. Nden non haaɗnude ɗoo haala kaa, ɗun ɓuri wiide haalan hen ko anndanaa. <hesitation> E hakkillan ka mi wanaa anduɗo ɓe so wanaa wiide tan kamɓe duu ɓe afriken en.